Ubo abitainy na yor okunu mu buka dor nu idier dor abi tainy na nu eni ala me mene inum nu ogbal neni ekein neni ekein usokun na yor na dor eni eyan abi tainy na nu eny me kotu mu ogu yor iyor yor eni yor ka evon nyor eva me kpeva, eni me kpev ogu na eni me kuru kpev abitainy nu ekotu ma nu abitainy aniin yor eni me kpev, dor eni ekuru me de, dor iyin okunu mu deya dor uva yite dor ekire nu ogbagne ewey me de mu ubo wor oho yor mu yor eda vira der` inum ida yin okunu wor mu buka awiye owite mi deya dor abitainy na yor uyaw mu buka mu ofiny, uyaw mu kpasi mu afiny inwin igirigi dor oho nu awuye owite usu mon, umon baw okunu isu bese yin ifainy ifainy oyor ubo nu eri eva me buka baw, iyaw nu mi dula se inum yor ka su ubo yor uyite dor mu yaw tuw mu uto uvia ma dor iva dor ovu ofir ovu ma dor iyan subo kpey idier oho nu ubuka ma yor dor wor abo okuno mu kubaw nyio dor nu baw esu yin ifainy ifainy oyor ubo nu eni eva me buka dor ekire nu obanke evu nu ekuru buka ubo yor, ina nu binen okunu miva der inum mi bine. Okunu me mene mina dor, eni me kir, ina nu mi dula yor eni me kir` ya dor ina nu midula yor, dor muya wayi ke uvuw dor ikwa te mu da bine okunu. Mu va mene inum dor mu vuta nu num. Uva mu mene inum nu mu mene yor, oyor kuru onu ukpainy yor abitainy bubo, ojiza nu eni, me ka eni me eva me mene inum yor ka, ojiza yor ka ikpol ekire eni me bura, eni ebur`e dor eni me vivil la <hesitation> su ubo ojiza na nu eni eva me der inum yor ka eni me bur`a, oho nu ija mu ivom uvia nu ewane de virese mi vowo ya dor eni me bura eni ebur` dor me vivil la ikwate nu eni me vivil la, evivile dor eru ekuru me deyi buyor nu ikwate yor ka, me nu inwin me nu abo mu esina ka mi mene iyor ekire nu ogbangne nu mi su va mi yan nu ikureny mu ubo me dor me ka mi va yen uyen uvia me oyor ubo nu eni abo okunu eva me mene nu kuru abitainy mu ivam ekeina dor nu iyaw nu odianke mi kie eni